اه نبدأ يومي بفطور اه حلو وجهوة مع شوية اه جراية بعد الفطور اه بعدين نطلع <hesitation> نجري أو نمارس نوع من أنواع الرياضة، اه باجي النهار اه نجضيه في نتعلم حاجة جديدة أو خدمة أو مشروع نحبه، العشية جاعدة مريحة وربما مرات يعني سهرة مع الأصدقاء.